انا نفضل نكون أني الطفله الوحيده علاش لأن باش يكون كل شيء ليا وحدي باش نحظى بحب والديا باش نحظى بأمانهم باش نحظى بكل حاجه أنا محتاجتها أو كل حاجه أنا نطلبها باش نقرا مليح و نكون أجمل حاجه عند والديا.